نحب نمتلك مهارة الاقناع ، يعني أكثر حاجة نحب هي الاقناع ، باش حاطر هكا باش مثلا تتقابل ، نحب نقابل عبد مثلا يبدى مريض والا عندو مشكلة كبيرة ، والا عندو أي حاجة وكل شيء ، نحب نلقى كفاش نبدى عندي مهارة أني نقنع الشخص هذاكا باش يبدل من نفسيتو ، باش تتحسن وضيعتوا وكل شيء ، نحب تكون عندي المهارة هذيا.